gaf duri duri, gaf tok <hesitation> mfalme tokkit yaani won eden bare tokkit uf cchufe innin is hindargenuu, inin mfalme ammotu dhadin dandete dete is hindagartu dub mfalmen kun bare tant uf cchufe innin armum tae yaani inama ruler, inama attam ruler ennan yaani inama atamii inaman kun ongoza bare in is hindagar inaman dandee isit bee is hindargu kila siku inaman irra lalamika nam kan maani kahindagar edenini hin lalamikeni inama guddan.